<noise> Amiko manokany gny fomba mahomby hiadiana amin'ny fampitahora zaza an- an-tsekoly zao de hoe volano zao ny zaza mba tsy hialy, mba hifankatia soa, mba hagnaraky gny raha zay volanin'gny mpampianatsy ndraiky gny ray aman-dreny.